Saba pho your r'otolomghan raar. rufpe, igbaany arufpe ologhistu ootol. edi ebice etum pa, koutolom suybagba, edi, ebile etum pa ko wuraam muum. edi etum pa, mem lo na wura muum mo aaman, rubber pho na awuraam bo muum ko biće ni ku ootol bamanm any ologhootu pho k'o burom ni muum, koobirior ku obile ofugh saba pho so ten areten asaba pho po areten asigba gba areten asaba pho po areten owuraam amuum ootolom ar ukpe ootolom pe obumoony pho m'amunonom bo abuo aanighiom bo ku areten di na pho awura muum mo aman na ka bile ni ken dighi odighi argnal na ka sighe awuraam muum aagbirion oomo aloor ana asaba pho ku oolo po amuum mo loor pho ana osighe Soo asaba pho ameera ni esi dol aghudum oye ido areten pho iphen ro kaaph bo. areten asaba pho areten di rowuraam ghan muum ko bile bile kuotolom vaar r'asigbagba. Ku idighi bo ku mi abom bo mo asaba pho ameera eboom esi dol aghudum oye r'isien abirini pho. Iduon mi ma maghiyogh bo reten pho ipe asaba pho aamoogh bo maar odighinom dol aghudum oge, saba r'oburum ghan ni obumoony di puruku di omar muum iink amem ken bin na ka tue ni asighe saba pho alogh ologhi akuruma amuum ku na apighemi tutu aapha amite ku na asighe aatolom osoph ana r'ozani na amiigh obeer otu pho bin na ka miin mo esi pho na abeer bo ekuk oomiin. areten asaba pho edini ibadi odo, ibadi arukumuan pho asaba r'akumuan ghan sien ado aghudum oye.